﻿ <laughs> muna na ghi khin na’i wi muna cintuʒa gma muna fukhituʒa can ba ʒhuwana ʒhuwana hyi nai ba wi kwa mbanai ci ndaka ƙhiyawi ci naka ƙhiyawu wa miyau ci ndaka ʒha wu wa sivinau gham we’e mun ʒhuwan ɗi laya <hesitation> mun dai ɗi Layani ba ghi kwi Laya ʒhuwana, mun dai ghi Laya ʒhuwann.